अगर हमाए घर पर हमाए दोस्त से कोई प्लेट टूट जात है। तो सबसे पहिले हम उसे जो महसूस करवां चाहिये की हमें कोई चिंता नाहीं है और जा कोई बड़ी बात नहीं है। हमें उसे कहे सकत है कि ओ कोई बात नाहीं जे सब छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं हम जानत हैं कि जा गलती हुई है। और तुमने जान बुझ कर ऐसो नाहीं करो होये बस चिंता ना करो हमें इस प्लेट से कोई जाता परवाह नाहीं है। अगर तुम्हे लागत है कि जा तुमाई गलती हती तो हम इसे ठीक करने के लिए कच्छु कर सकत हैं। लेकिन सच में हमें इससे कोई दिक्कत नाहीं महसूस करत एक तरीके से हमें अपनी दोस्ती को अहमियत और <hesitation> और उसे महसूस करायें। कि एक छोटी सी चीज से हमाई दोस्ती पर कोई असर नाहीं होत। हम उसे जा महसूस करवें कि एक प्लेट के मारे हमाई दोस्ती में कोई दरार ना आवे और उससे कुछ ऊको गलत महसूस ना होवे। और हम जे ही उसे दर्शन चाहिये कि प्लेट से कुछ ऐसो नाहीं भावो है जो एक हमाए लोगन की बातचीत खराब होवे।